Mkpo kied emi ikamade mi ke itu Ida akana idem nnyin adisana adisana Ida suọp iyere idem idem mfo ibari unyoñ mkpo me ọnyoñ inwoñ me ọnyuñ if I'm edi ofo akamba suọp aka ekyere idem miyeneke ọkuk udep mkp mmakara esikamade eda esọk idem ofo enyem akani ekpad awak emen suọp ọfiọñọ ke ekpad oro ada ọtuk idem mfo ọfuk idem mfo mbabad ọwọrọ ke idem mfo adin ọwọrọ kidem mfo suọp anam ofo etebe eti ufik. Ekama suọp eyed ọfọñ ukunak ntro kidim ufik ibibiak oro iyenam ọfọñ oro etebe edi ukama suọp uda uyed ọfọñ oro suọp idinam ọfọñ oro etebe mkpo mfen emi nnyin ikamade suọp inam mi kitu ikama suọp iyed usan, ikama suọp iyed esi usan mfo ibari uyed k'ubọk imisihe adin edi suọp enyen ndinam yak adin ọwọrọ kusan suọp anam yak adin ọwọrọ ke esi suọp anam mme mkpo mfo asana ikpañ adin iyeneke kikpañ se nnyin ikamade adin inam ƙitu edi oro. Ikama suọp edi eke ọfọñ mfo abari de edj se ofo esinde yak eyi esiene ukama suọp uyed ikpañ suọp esi adin k'ipañ Oro. Mme isọñ ufọk nnyin emi nnyin emi nnyin iduskde ndim mmakara owu ikwakwad suọp oro esin ke mmoñ enyeñe enyeñe enyeñe efud ọwọrọ afo esin ọfọñ ada eyed isọñ oro suọp anwam ndisi mbad kisọñ nko, suọp anam ata ediwak utim ono nnyin mi kitu se nnyin ikamade suọp inam edi oro.